<noise> waaw <hesitation> cin moom bari na façon <noise> ndax cin <hesitation> cin bu ñuy toggee <noise> añ, <hesitation> reer, ndewó, ak cin bi nga xam ne nii <hesitation> dañ koo toggee comme su su su biir jot- jotaay, lu mel ni ataayaag yii nii du benn, ak cin bi nga xam ne ne bu xew amee lañ koy toggee, tam du benn. Waaye cin cin bi xew si jamono léegi tam <hesitation> te di ñu <hesitation> ñu ko jëfoo courant du benn. Bi ñoo jëfoo courant moom <noise> li ci gën a bari ñi ko mun ñoo koy def <noise> <hesitation> ba pare li ko tax a jóg mooy, li nga bugga loo bugga lu ne rek dafaa nekk jóoni-jóoni, léegi-léegi, boobu mu mu courant loolu moo ko ëkkati. Cin bi nga xam ne dañ koy toggee si kër gi ndewó, añ, reer loolu moom ay sujeer la <noise> sujeer lañ koy wax. <noise> sujeer <noise> sujeer lañoo toggee añ, ndewó, reer si kër gi. <noise> Am na beneen boo xam ne nii tamit nag dañ koy togg dañ ko di dañ ko dee tàngalee ndox, boobu du ñu ko wax sumay sujeer, <noise> boobu soo buggee siim cere, boobu mun na tàngal ndox, te nekkut si courant, pour tea, walla pour sangu ak yooyu noonu, mun nga ko defee sujeet waaye dafa am lu tax a lu ko tax a jóg ñu koy ooyee kastiloor. Waaw, ñu koy ooyee kastiloor boobu pour tàngal ndox rek la <noise> waaw su paasee tàngal ndox du to- du togga dara, tàngal ndox rek, ñu koy ooyee kastiloor, sujeet mun na tàngal ndox waaye nag du pour tàngal ndox, pour togga la. Waaye kastiloor moo nekk li nga xam ne ne loolu pour tus tàngal ndox rek la, <noise> yaa xam ndox bi nag loo ko buggu loo ko loo ko bugg a defee <noise> waaw. Soo demee ba <hesitation> bu <hesitation> si jotaay yu ndaw ndawaan yii, nga añ ba suur, toog, ngeen toog bugga waxtaan am na beneen sujeet boobu sujeet bu ndaw la loolu nag <noise> loolu barada lañ <noise> koo wax <noise> loolu barada la pour ku <noise> xiim ataaya, tàngal ay ay ay meew ñu koy wax lait ay yooyu noonu yooyu yëpp am na waaye. <hesitation> sujeet bi gën a mag si sujeet yi boobu su xew yi amee, ngénte, céet ak lu mun di xew <hesitation> xew boo xam ne xew bu mag la gàmmo; siyaare, ga- <hesitation> xew yu mag a mag yi daal <hesitation> su- sujeet boobu tamit <hesitation> sujeet a nga fa, toogukaay la boo xam ne bi du ñu ko ooyee sujeet, sujeet mooy bu ndax bu ñoo toggee si kër yi añ, reer, ndewó. Waaye bu mag boobu ñu ngi koy wax mbana, waaw boobu mbana la tudda. So mbana lañ dee use si gàmmu yi, ngénte yi, céet yi ak yeneen ak yeneen ak yeneen. Boobu dangay gis ne mooy bi mag bi gën a mag si sumay toggeekaay yi ñu koy ooyee mbana. Yooyu laa xam si yi nga xam ne ni xam naa ko si ay cin. Su ñu nee cin nag moo umba yëpp, cin moo umba yëpp, waaye kastiloor dafa am, sujeet am, mbana am.